باش تحدد بالقدا حط ت- تيشيرت لي باش تحدو حطو على <hesitation> الطاولة هاذيكا نتاع الحديد وسخن الحديد بالقدا. وحطو في درجة هو في برشا <hesitation> نيفوات، حطو في <hesitation> القماش متاع المريول لي عندك باش لا يحرقو لا يخليه مكمشد حطو في الدرجة المناسبة وخليه يسخن مليح و- واستويه بلكدا على الطاولة، وأبدا حدد <hesitation> بالشوية بشوية. بال- <hesitation> مقطع بالمقطع.